إذا كنت مضطر باه نبني بلاصا في المريخ مستعمرة في المريخ، راه ندي من الخمس أشخاص اللي نديهم معايا، يكون طبيب يساعدنا كي الناس تمرض. <hesitation> بلونبي يخدم، <hesitation> عالم يعاوننا يدرس الأرض، و محارب يحمينا إذا كان كاش ماتعرضنا <hesitation> للحواج. و <hesitation> ونزيدو <hesitation> عالم دين باه يحافظ على الدين تاعنا في هذيك العالم في هذيك المستعمرة.